عشان تزين غرفة المعيشية ممكن تضيف فيها منظر طبيعي تلصقو في الحيطه او تجيب ابجورة تختها او ممكن برضو يعني تعلق صور صور افراد العائلة تزين بيها الحيطان الحيط او تخت صور لي <hesitation> مقدسات زي صور القرآن تختها في الحيطه برضو